तैरनू जू कपडा हूदन तैराकी कूने अलग अलग प्रकार का हूदन जन कि. एक स्वीम सूट हूदू जू जब तैरनू जांदा तब पहनदा। एक मोनो किन। हूदी महिलाओं कूने हूदी। एक बिकनी हूदी जू विदेशी महिला पहनदी। पुरूषों कुण एक बेस सूट हूंदु। एक डेरसिप सूट हूदू